Waakura, embeera zirahinduka habw'okuba oraba waaza mu- mu- mu- mukintu ekindi, oraawaakura, abaziire baraba batakyakufaho, niiwe oraba oine kwegurira ebijwaro, kwegurira esaabuuni, okeegurira akakiito, okeegurira akakiito, okeereeberera, oine n'okuronda akasente, embeera eraba yaaguma aharyekyo kyonka waaba okyari muto oraba otiine eryoryona oraba otiine eki orateekateeka konka waamara kukura eryo ryona oine kubikora okamanya ngu, oine kwereeberera aho niho embeera eragumira waakura.